Petuut anyun na paipachini eng' sapeet nyu komukul ko petuut ne ki ka kool piasiin ako kyakool ki mo ko mii roop, atinye pospaat, akol anyun tukuuk kai a- ale ng'apaatishan is nap- napa chitukul, akol tukuk kai tuun koruryo ole puul, nikieek kwang'ut ik kyakaas ko paipaiit chii tukul kolecho ng'a maipe chii kei nepo chii iman, amu ka tukuuk che kakool puuch ako tuun koruryo nepo kwang'et koma koma iin koma kiptayat iman, ko anyun yotok ne apwoti ale iin kiit ne kiapaipachi eng' sopet nyu, ko notok amu oon kyanyoru rapishek che kii ma pwatchini ale iin anyoru rapishek cheteno choo, ne kieek kwang'ut kyanyoru rapia nekiaal akoi aalchinekei mooi, koyotok anyun ne apwoti ale ng'iapaipachi petut notok eng' sapeet nyu tukul.